Ay wildi doton tawilafikegane, خمسة maraton ushirtichir, kulu weaka tariga tanogo, masalana tod dawik ushnotira, kuduto ushnotira, gaskok ushnotira, burug ju omann ushnotira, inda aydan agjiku ushnotira, khamis maratalag sit maratalag ka bagnir, maraton asi yom wea kamil kon ushimu, yala in burudan ayin bagnikeaga yemkin saa kamil kon duma bagniri, fajiren salalton ju tarinnan fejirka salecha, tarin wildi medresa lakirojikan, abagniriga saa تمنية galangi tadduku, ay dugon inna ستة galangi ya خمسة eyo ستة galangi.